Ani orururu bio emi jao-opu inji ja-a piki kali inji, ai opuinji fee be be a mu fe an telema kpaim ina ba te ke weriba ani sii bia bra te piki ke havcolotikri frimaba te piki deriba, kalaite tombife te ke ye soa na ihl-e gbasia bra emi be-e a piki ania ma tonba; atonte bebe a doki te ke mu oluku te deriba, a derinwenii te deri fama te be be a piki ma waribo ba, jen aru bo be be-e apiki pa fe ba; mie bra me miefa, eneme bu sono ru, soniarubo a faba; opua bo be be a ke weriba, kalai bo be be a ke mu deriba pikianie bra ani saki me bu apiki ina te mu ye deri bia bia bebe apiki ke waribo kromaba te piki inji be olukuba, fenibiapu piki bo fe ba; ama ganga brabo ye so bo; ja saki enie wa piki isam taloba, pokoba tre me wa ke ye bobai eneme bo kom na ba bim wra te wa piki kpoma koria; minai ma ye fa te awoime ma piki diri dawo wari me bo pikima bo te be be ipiki ina ke ba, in sua weria sinba, fie doki ina priba, minji ke inaoju siraba inama dein ma te mano ba in piki mono-a be be enebaka me bo in piki mu te mu enebaka tei Mie ekwen ba, okimu okome yrim bobiri mie late be be bo bri me bu ipiki sakiba, bobri fie ye ke awome mana dibo bena mie pri ba; iyreriso piki yei doki te fieba te ipiki biriba, i biri te bebe ja saki emi i awo ma kobri ba, i awoma kobri te be be, i oloko gbee ina prie prie i nume su ke ina pri bai ja saki wa mani tieoloko gbee mo? Wa gba be oloko má ani nimi ke awome pri maribe aloko ina sin ba o bo kobri, enbo kobri te bebe on ha-aa inima so i nimi wer mioso akalu be akalu tei la te, ilegi sme ba i legi sme te bebe i duko ke ina priba diki ari oloko gbee ke omni priba te kuma mie oloko me te a mie gbee te ke omna prima te ye me o bere fingi te ani poki te ani bu piki nimi mie nyana, mie olokome meni tie mo, iduko te ke awoma priba ani, ikaki na piki o kiabi na, a boina piki ota a boina, piki kugbo o kiao na. Tonkri me bu orubo orubo go-go-ye amna so mie nyana wer, orubo rubo amna so mie nyana wer eresi, ye mie bra piki emi, ani bo gbor bri lam.

Beleki me te sra paka bo weri me ike ye so ba, en fie ba, en dein mate ange ini oko me anga saki ikaki ye kume okugbo ware muba; fie me te isoa pri te. o fiea fie me o bii bio beler fia eresi mini okia be gbola ba omini tobra miete ke minai ma nyana te ke ye so fia mo? orie be be diki ikiao werso i fiete ibi bele tebe so iwari mu, mi bra me, o mu wari la kma orie ta be ba diki kugbo ware i fie wer fiea kum bele bakam ani miete a bii ma mioso i yeri so i oki me ke ye me so; ota mani o be ba kugbo gbolaa ota ke ye me soa-ai ane saki iyeriso minia ma ke pri kuma yeriso ke fie me so bele ma ba ria, o piki sin so kugbo wa ri mu ani enebaka opiki mu piki fie, fie me piki obii bio bele nwenii opiki be te mioso ikiao ende bro ke ye me soa bra mo, ori piki obe te mioso mi me weriso-e yeri ne na gbeeria, wa ghor bra sä me-a o piki aninebaka ke so te, ori be piki mu te ota be te pasisi kug-bo ta ye me so a bra me ke ye me soa bo, ani ari be a ke be imute be be gbola, i gbola te be be ike ye me soai na Ike a soa barana, yeriso okoe soa prite i fie te ani i be me bio bele, o mute piki sin kugbo gbolar te ende obro ke ye me soa bra mo pa duko pri, kugbo bai ne nema-a ani orube-e ikiao tomkri me bu kro sme bra mo yeri ai tama ba ike edeni ogono gbana te fini soa, ai ke edeni me ogono gbana te fini soa were saki a bele ke da were, a bele me ke da were saki i eleki me sani sani bele me bia soni an bele me bio soai bra me ai sani so nwet nii te fini me ofiri kuma ara be te diki ita ikroma ofiri bakate, bele ki me ani ke ye me soa-o, ani ikaki be ye eeh a mute a duko i ta priba; i kaki meni mute duko abota pri, diki me kugbo na ota na ina gan bra ani eresi iye: me sa ba te be be yeri so i saki ike edeni ogono gbana ike edeni me ogono gbana te be be i gerima mooso ibelekime sani bele me bu so ba, ani bele me bu so te ye so biri la te be be ikroma te beleki me ke ye me so; ori ko duka saki ota blo belete; enebo bate a bo ye so ba te so ani aro sakite ke edeni mo ogono gbana ye, aro ki edeni me ogono gbana saki fini me ikake la nwenii saki ikaki biei belebio suate Fini ola nwenii saki, biei paka boa saki san na na sra te ani saki ikaki bari ina te edeni ime ogono sme-a pe-kele, peke le krote, pekele pekele kro te, oko me ye sake fini me be kro baka saki orelbow fiete gboi ikaki obow bute o baine ani o luku ye te o ta ma o sakk kroma ye ota ma o saki kro ma saki ikaki obow ani orururu mia nyara te ge- ge ge- ge faan te, ikaki obow me brame ke gemi imina oloko me gbee ke a wome pri saki i legi te poki; awoma poki faan saki imini ina gbola, mei oloko me bio o weni tie dawa mo? Ja-apu be mei ani ikaki obow gote gee te mie sme-e, jaapu peki be jumo jumo dikima ibia, ani eresi tomkri jumo jumo diki ma ma, oru so so kri were jenso jensimgbe ikaki fiete. Wa me oloko me gbe faan saki sokain be diki kuma me gbon biri so la-a ninease bobiri be ninea so mie late anr eresi wa meni piki sijen oloko bo piki so ngioma ba piki oloko me gbee ke ina pria iya wome diki o poki tomkri me sme a bra ani i yeri ibu bele maba, i piki okò ke ì bembe tombo mie bele ma ba. Kuma tom krime buimieye go-go-ye inye-ya go-go-ye diki torusin. Ngi oma piki jenoloko gbete on haaa, a woma piki biobele te, bio belete, bie belete ani duko kenia priye a duko ke omna priba te je anie oloko te a gbee ke omna pribari ye ani saki ani a minawoma be mioso o bioku ma ibi bere ke-i poki mie oloko me te yeri mie gbee omna pribą te olo ko me, anie ani be ye, gbori ama bio ye bakan inima o ikiapu piki eremna wome te tei pakabo, ini ma mie ter pa kabo saki inimą asambrinma wer 'te paka boa be saki m kpoma tora bele imie nyanam, i torubele saki, inabu japuke har couti kri mie dam, eri ke anga na gana bu sam kma ina buere japu ini sono-apu ina gboku ngiapu na meni ina sin te ekwen ke ina prit diki iya wome minat ma ina ibikez tombo mie miea-o, awoma japu poki dukoai, japu okon weri ani ke soa som. I mu saki.

La-a biribu mai kwa fa si kwa labai be bo gbon briso alá a sibio pikrim te arima meni fie; osiapu smete i mina menji ma ken nwenii te piki ma bo saki osibo si pikrim te bom gbee so ala-a, osibo bukromate gbortuo z yim ani so mengba so ma ye bu soa, osimapu gbala gbala so ina minai ma ani ke duko omna pri mioso tomkri mie siia o-go-ye bu i bu e bi, ibu ke ja-apu nai tonmate inima konbe dumo kon ma; tombo go-go-ye mbo kei yi so kri were; mbo miete troko mue barie kri were, mi bo me yete igbiki nyana te eresi yeriso mbo duka mu ba te piki mu ani mieba te ba igbiki nyana ba gbala gbala so oko sme te ye mie ma kmai yeri ikon na ibi dumo kon, piki imie na ibi bra mie mie, me oloko me gbee faan te bebe a woma bio bele saki ngioma pa saki me mie idikiba so kàén me ba rende mie la te mo; aso kein me diki te mani mu mono biri la bebe a pa a woma ke kromaba to pike a wama be ba Inima so piki o lo kogbeke ngbo ma pri, ina ma dawo ye bu ini olo ko gbeke ngibo ma pri, ina bu gbor meni saki te meni be ari boko nya na were o, ani ngi ba be ye ituo oloko me gbe, oloko me meni tie mo, ani arima be ye mioso wa mini ba mue diri dawo wari bio i gberi ke wana tolomam anie cinema bio amie na ki kai ye bu ike wamna tolomam wa minia ma dawo faan kuma waminima an ke tomi dikia be ai bo tonma te ye kma tomma dikite ani be biobele mie nyana-a anime meni tie mo i dawo weri diri me bio tuoma meni dukoai mienso inima dawa ye me bio gbori erebo tuo emi arima ia da na ngi na igbiki n yana-a, ini igbiki nyana a eresi en meni a ki din dawo wari frima kma tuoma isibio dein ma were te pikiye dawa-e te diri nimi were eresi ma tuoma bo tari diri dawo wari bro, mai krama ye bro, tre krama ye bro, ini krama ye bro, sono krama ye bro, abo sonio kran-a, ye la saki ani ike dua anie nergi dire dawo wari so barie me la saki Tuoma diri nimi me na a se bra me na eresi diri dawo wari me ke sibida were bobe tomi weni igbiki gbe brasia ke awoma pri ma-a bra ke miete ibio bele, inasibio dein ma te ye me dawo ye me eresi meni igbiki gbeki ina pri inima ke mu te da-a diki oki ba te ibite telema were be diri dawa wari ie mu bari be bra; i mu me du diki me oki saki ari ma tuoma so mu te mie daa diki me okim te meni piki saa bro an meni kpoma a da na ngina biobelema lama; a mu saki ja-apu so piki me daa diki me oki were i brasua pri-apie kuma me diri dawo wari me te ien na ke mua gan me ani igon-apu awome ini sra sra ma mu bla be anga, igbiki nyana pu ani me diri dawo wari me mue eresi fri krdie ke sib da wari afu, ani be konsib kei ke sibda wariapu na, mie ke tro-i ko mua-pu na bu sibi da-apu mana, minji se me ke si bi da-apu ma na, ina ma ani biete me kon nama me korie ke mieba-ku oforiapu mie priye eresi ari ma tuoma me diri dawo wari me mum; a mu so saki aje eremnawome na je oijiapie awome na ja-apu so na bia mami An kuma me eremña wo me ma inim-gba ye mie gbolo ma-i a dawo were be diri me ani-pa duka ke wamna pri-o ke miete ea nimi ini ma so ja-apu na biamam te emi kuma arima a ri bu bia, a ikia so weri o kuma ikia me buso aribubia; aba la-a me deni abra gbana-a kma gbori tuo emi te ina bu opumieai gbosima a bai te a be were mioso a da ani minji se me ke sibi da wra te ari ekwen bra fori te japu diki si mai ani-ma ani a mie; amina-a ma mie te so i meni a gbola be eya ìyèrì ì-ama i mua mo? Arima a be ba amu bia o ida bo idikiba, i-da bo mie ke priba osiaputari ne baka, imu, mai krama enebaka imu, mu tuo sonone late bebe tre me imu arusikrine la ba saki inigba go-go-e iso ina wari mu faante mu brasua ke inangiapu mie prian saki tuo tarine me bu im piki piko ma diri dawo wari me bo baribe bra; me bra me ani ke miea mie mie kma arima gbara gan so a mua nimia bra bo ma tuoma a da na ngi na mbi miei i gbakwa ani oko ke i gin were te mbi gbakwa te nunu te. Ikpro fete ma tuoma ke me diri dwa wari me mie fia mam te ari ma mute oki me ke dumo kon; a opua mie me eresi tomi piki a bu bu belema la mam. <hesitation> Anime gote tonwa-puaina tiea kma ma tuoma i bo dirime dawo nwenii gberina baka la saki; ye tolomabo meni bo meni osun ye te dere bra ke ina toloma; osun me mien te te ke ina toloma saki a dana ngi na ke apri were be igbiki me te ari ke ye fe bam) <hesitation> ye fe fi bara ye me; a mu ye me ai kia ma brasua aprim eresi anibo a olo sèma ware be ye emi akė koko warem a so bate so meai ma te eh ke a toloma-a ma a meni osun me mie, na ibi-e go-go-e mie fe meni ke so a da na ngina èn bro tie korie dua me dibi-e; i dua dibite ende pakaba, iende fie ba te ende ke to tuo ke diri dawo wan frima ba a minai ma gba ke biokroma were te olo sema were eresi arima me me femte ke ama me mu meni mu duko ke ai ngi pri i-ngi na i dana i mu were me diri dawo wari me a ye dawa to-oi a da na ngi na meni kpo ma biobele i tie dawo mo? A bem i-ngi. A ke dieba, ake diete bebe, wa mi me ye faan te bebe iyeri fe mu saki fe me go-go-e i me me miete ke mu derei ba, ani saki ani ama me bio ja-apu mie osun ke boate i derei; ja saki ibi saki fe me mua kma i mu la ba saki so e bia en ke boa osun meso en piki deri faan te iyeri pikima so ba; i osun nyana-a bo mie soba, ai ngi ma na na meni mie sun a meni ke ai ngima die ikan ye bai bra meni ai ye nwenii ai ye belema faan te osun me piki kuma kuno fiaar te anie nebaka ai meni ai ngima na so fe me mu anie arusikri nebaka anie fe me kroye; ai ngi ma na fe me mu saki ini ma meni mie sun me gbor biri so la ku ma i deri faan te te ani ogono gbana were i nyana were igbiki sibi igbiki ani gbana ye ani meni kpoma ina bio belema ye la ma. A ngi ba meni mie o sum me bu gbana were igbiki me oki meni ke ake piki ma diri dawo wari mu na ibi-e fe meni ke pri ari ma ke piki ma so an meni kpoma ai ngi ma bio belema la ma ani bo fe enebaka la saki go-go-e aki ai ngima tolomate eresi ai ngima meni mie o sun me ye ba meni deri ba ani meni miete ani ama me bio ini ani tre apute o sun deri-apu mie so ye, en meni piki kpoma igbiki mie nyana ari si bio dein ma were eresi, ani kuma ani bo ma tuo ma mie late im pikima diri dawo wari me mu te arima sin ari erite i a siari so igbiki nyana tuo erebo ibioku so a meni-a a ibioku ma mini-a eresi.